E nyäyipä' este lapiceru ja'kutyä jayu janusy yospa por que ka'ntatä jete nta ja jampya nitiyä est ntatä muspa toto kenä, entonces ja'kutyä todo kenu, este lapiceru' janusytyä kyotzonhpa, es igual äjtzi que m este jampyat este cualquier toto', tzäkpa't acta, ntzäkpa't oficio, este ntzäkpa't este jejtzye toto jaye e m ät nta't ntzäkpa maquina'ojmä ke nämyjapa que computadora'ojmä a la fuerza ja'kutyä ntzäjku jejtzyeta'p titya'p, ät yänhpä anh ya 'yanhpäti't ntzäkpa totojaye y jejtzye't anhmanhpa jut'tyit yänhpä nä manhu akmawe' este, es igual este totortajtista'p yänhpä yänhpä jetij yoj yosyajpa ja'ku tyäjkyaju receta, y este entonce mumu pä'nista'p, yomo'ista'p yosyajpapä oficina'ojmä tiene por fuerza ja'ku nyä nyä'ijtyaj tumä lapiceru por que aunque'ijna yänhpä usyäk jyayajä titya'p pero tiene que ja'kutyä jantzyä'yu titya'p por que nämyajpa que äjtyä nkopajkojmä jampä'patä titya'p, pero jayupä tiyä ntatä muspa jutzä jampä'ä jiko jete janusy yospa y janusytyi janusy nyä yosyajpa yakti tipyä pä'nij.